Nti ntaabo ne so a yɛto nnoɔma wɔ so ne nso, ɔyɛ adeɛ a ɔboa yɛ pa ara. Ɔboa yɛ ma yɛtim to yɛ nnoɔma yie a ataadeɛ no mmobɔ nyɛ hwee firi sɛ nyɛ baabiaa ne wobɛtim akɔtena sɛ wɔɔto wo nnoɔma anaa wode ntoma ɔɔkɔsɛ baabi sɛ wɔɔto nnoɔma wɔ so, daabi, ɔyɛ saa ɔnyɛ yie. Wei no sɛdeɛ bɛayɛ no no, bɛaama mu so, ɔbae, tentene, ɔtrɛ kama a wode wo nnoɔma sɛ so koraa a, wommukam nyɛ ne hwee. Wobɛtim ato a baabiaa ɔmmoamoa ne ɔbɛyɛ kama. Ɔnte sɛ wode ɔɔkɔ akɔsɛ fam baabi anhwɛ yie mpo a wobɛwie ne baabi asane amoamoa ne deɛ woato ne nyinaa asane ayɛ kwa gye sɛ wosane bɛhyɛ aseɛ sane to hɔ bio nti ntaabo a yɛto nnoɔma wɔ so ne deɛ, ɔboa yɛ wɔ yɛ daadaa dwumadie mu. Ɔtim ma yɛto yɛ nnoɔma ntɛmntɛm so. Ɔma yɛto yɛ nnoɔma berɛ a yɛnsane mmɛto baabi a yɛato no ne mprenu so. Ɔma yɛto nnoɔma ne so ntɛmntɛm ma yɛ nnoɔma no yɛ fɛ kamakama pa ara.